Haignà foagna mamaly f-manao raha mahafalifaly zaho na vignitry zaho, satrià oh tsisy rano takeo nangalana ragno, tsisy jiro takeo <noise> nividianana labozia, zany hoe tsisy hagniny takeo nividianagna haniny e!, amin'izay fotoagna zah malahelo oh mbola avy koa anao afaka, mbola avy koa agnao ma-mamafa ranomaso, magname courage, tegna lay enao marigny magnano raha mampifalifaly zaho na hoe malahelo zaho key misaota agnao.